Abowa a mebɛfa yɛ petu. Ɔnam dɛ wɔyɛ mbowa bi a hɔn ho yɛ fɛw ara yie. Aber biara a nyimpa bohu bi so no, no ho yɛ akɔndɔ. Petu yɛ abowa bi a, sɛ etsena hɔ rodwen biribi ho na ehu petu a otum yi w'adwen fi ndzɛwa - wahorow pii do. Ɛhwɛ hɔn bɔbea no so a ɔno so ɔboa yie paa.